Yauwa zenge a hakshe gai riyya ki zange ki zazi kii zange a hakce gai riyya ki bidimni si gaɗakko k- ku zari yo bolanni se turum don zuni turum belenni manan belem tatara ki ka bi a karkaɗa balle kuma gor a nem ki si zemge kuma an toutu bango ko zugban filatan riya a some sanɗa a sanɗa a sanɗa har a gafti oshikko oshi na ibbelen ko fitekko nem e ka wena na zugonni bu a gonni a go hatie e a shushensu kenan si nem ance mu tan zange gaɗak gadango dabara wanse sai su ani ko ka natko shinge banatko si wilɗa wilɗa a ko gafiti oshi bonatko ko a ko hati eni do shika a tishin ni lu baya shi yashi yo yoto bu.